मेकअपले माइसगी निगो धेगाउने काम अद्दोछ । मेकअप लाइन्झाइ <hesitation> माइसगो जो पैल्लीगो रुपरुंग हो तैभन्ना <hesitation> अर्खै अनार बनाया हुन्छ । अर्खै त होइन अब निक्कैरी धेक्किने खालगो अनार बनाया हुन्छ । अब बेबरु भयो भोजभतेर काइ झानो पणिन्झाइ माइसहरु मेकअप अद्दाछन् । आफ्नो आवश्यकताअन्सार माइस मेकअप अद्देभ्या । अब मेकअप उसरी जम्माइ मेकअप अद्दे त अब <hesitation> छोरेट्टी स्वाइनी मौ मेकअप अद्दा भन्नाछन् अब-अब अचेल त छोरेट्टा लोग्ने माइस लै मेकअप अर्या हुनाछन् काइ झानो अगि अगाडी । अब कोइ अब माइस अफिस झानु भन्ना अगाडी भयो लै मेकअप अद्दाछन् सद्दाइ । कोइ माइस अब कैलै अब औसी पुण्या जस्तै अब जन्त बरेत झानुपण्यो भोजभतेर झानुपण्यो भने मेकअप अरिबन गया हुनाछन् । अब मेकअपले अब निगो धेक्किनाइ लागि मात्र नभइबन <hesitation> आफ्नो छाला_छालागी निगो बनाउनाइ लागि लै माइस मेकअप अरिबन हिट्टाछन् । अब तामी कसैले आफ्नो छालामी कस्तो खालगो मेकअपगो सामानहरु निगो हुनोछ फाप्तो छ क्या फाप्तैन तै अन्सार हेरिबन माइसले मेकअप अर्या हुनाछन् । अचेलगा जमानामी माइस मेकअप नअरीबन हिट्टे कमै हुनाछन् ।